<noise> bandiraawo wari do laawol tatabol, <noise> ngami min beyda anndungol ma, to ni a yidi resugo chede mada ngan koreta hannde e jango nowatta ko chede de ngollande den nafima, <noise> ko anndira fu ka woni cinna ke kebuda du sappo e wel mudum, ngada fecce sappo gotel itta ndesa. ta hebu wamburge nairaji sappo ka woni ndesari ma, ta hebu jikkare joy nairare hebru woni ndesare mada tokkontira nonno ko kebuda fu ngada fecce-fecce ndesa. so ni a resa fu jango to hanjo ummake fu a warai keba ko gollira a nani, <noise> Alla wallu.